रसोई में खाना की बर्बादी रोक बा काने। नरी रोटियां पड़ी रेवे। ज्यादा रोटियां बण जा। बाजार में से ज्यादा साग सब्जी ले आया तो वे धरी धरी खराब हो जावे। उणे फेकनी पड़े। तो जतरो छावे उतरो ही लानी चाहिए। जतनी रोटियां खावे उतनी ही बनानी छावे।